Maisha kwerni kuru tukuelekea ngaa waika ningo yanga malahisi ila ngawaika vibao wafumana yo fuma kali yasimingo avivyo kuliya tangeya yawe ningo maana wafuma nayo fuma kali ila ngawa fuma nayoyo yazipa fuma kali yanga zipa paka wimkombi chiirta kumbi kazi katiba ya uchiliwe wewe kijana ngawafu wa- wa- wa- waweuze utangoombi kazi maana umlo utenda sana ama ki hasila pako utango wombi kazi. Utangu woombi kazi katuye msi akutuye wewe wa- wa- wakota maana ngawa kota amaka yakusila umwili uku legea utangu wombecho sichi chii chapona, lakini ngawombi kazi ngawei kijna mojo uliji inguvu ungaomba chonsi chichii chika kweingizie chipato yani chonsi kulima kuchita chani baadae uka- ukaombi kazi uka ngaombi kazi wengaita kuya nga lakini ngawaomba kwa ushirikiano ngamlia atatuya tiuyani chime ikazima im- imenyi